Canada oa meteia aratinipe meteieta juri popa <hesitation> ovapa siu arasape oako mboapi colonia Britanica ndie norte <noise> americanoreta ndiringoretako <noise> kua jaereta <noise> omoforma mopeti federal irundi tetamboyao ndie jaema jokuae ivipe iprocesoreta oyapovi jaeko autonomia frente al Reino unido ndie jokuaendie oa Canada